﻿kakɛ, ma kʊntɪang wɛ kakɛ, tɛɛmwɛ dɪ tɔtʊ kakɛ mɔ ma kʊn ma faam kakɛ mɪ tɔtu kakɛ, kamɪ lɔnge kakɛ bɛɛ mab a lɔ kɔ, shɪdo ma yɛ mang shɪ dɪɪn nɪ ɪng dwa mwɛ yotishim, ka mɪ yotishim mwɛ kɔ, fuke sham dɪ daan dɪɪ fuke sham mina wittishim dɔ, kɔ wanne dɪ mina wɔttishim dɔ, mina wɔttishim dɔ kami ngale dɔk dɔk dɔk makɔ na dɪ be, mɪ dwatɔ sham mɪ wɔttishim, ɪng dwa sham ɪng wɔttɪshɪm kɔ, dɪ chub nan shʊ dɪ kɔkɔ nashʊ dɪ mee nan shʊ. Kakɛ wʊnɪ ka faam nwaam bʊtʊn shɪn a nabam kɔ, ba mwɛta a fʊktɪn fɪn fʊkɛ bado mɪ m abtishim shɪ ba ya yayam dɪɪn. Ka barɛ dɪ ngaltʊ a fɪya shɔkɔ deb shɪdɔ shashshare matɪshɪm na dɪ debtʊ nanshʊ, naan shʊ na yatʊ yaam hər nɛɛ wɔ bɛɛ tʊtɪn, a lam a tʊ wɪ, kwarɛ ya tɪn, ya dɔ tɪn fɪɪn fatɔ wɔ dɪ ngaltɔ dɔk dɔk, ya nʊngʊrtɪn fɪɪn fatɔ, a lam yɛ mabkɪn fatɔ wɛ, tɔ ɪng mɔ yɪɪm, tabɪdɛ daam dɪ mabtʊ wɛ, dɔshɪ dɪɪ, wʊnəng dii, ba kʊng dɪɪ, ba mangɪm mangɪm daam yɔrɔb kɔn dɪ mabtɔ ka mɪ mashɔ mɪ mashɔ kɔ, ani nɛ kakɛ wɪ a mɪlɪm dɪ tɔtɔ bwɛ kɛ, ba mang daam wɛnɛ yɔrɔb dɪ mabtɔ fatɔ. ﻿dɪ mab tɔ fatɔ, tɔ mɛn shɛ dɪ mang tɔ tʊʊr kʊb, ka lam mab fatɔ kɔ, mwɛta daam a dʊrshɪn lɪb ka lam ka lam daam kɔ dɪ fɪyɛ kʊ na dɪ kʊ nɪ, mɔ ɪng kʊ la dɪ mwɛ, ka fʊk fɪ dɪ mwɛ kɛ kɔ, ka fa fɪ dɪ mwɛ kɛ kɔ ,nɔ mwɛ wʊnɪ kɛ kɔ, dwa sham wɔ ɪng wɔttɪ shɪm, dwa sham wɔ ɪng wɔttɪ shɪm ba mang dɔ daam yɔrɔb kʊnʊng a kʊnɪ a dʊr fatɔ, ka mɪ kʊtchʊm naan shʊ, dɪ yatɔ naan shʊ kɔ,, dɪ yatɔ naan shʊ kɔ, ba bɛ a lokacin da dɔngɪm bʊshɪ kɪ,ma mang daam wɛnɛ yɔrɔb shɛrɛ dɪɪn, shatɪn kʊnʊng, ma fʊ fʊ kakɛ mɛ, ka mɪng na a mang mangɛ kɛ kɔ, ɪng nɛ shɛ kɔ ba mang daam kɔb shɪtɪ narɪb, ka mang kɔ, ba bɛ, bɛ bʊ nabɪyang wɔ, ka mangɪm daam kɔbshɪ shɪtɪ narɪb bʊm bʊm kɔ, ko fatɔ kɔb, bʊm dɪ daan mɪ mangɪm sha kɔ, tɔ dwa mwɛ yɛ sham, dɪ shʊm, dɪ me, dɪ kɔkɔ mɪ na nɛ dɔ, ka mɪ mangtɔ naan wɪnɪ kɔ, ma kɔ ɪng ba fatɪn dʊrʊm ma tɔddɔ bʊtɔ, ka mang naan shʊkɔ, ma ya yɛ shɔwɛ, kɛllɪ, nɛ kakɛ a yɪm bwɛ a lɛlɛ nɪ fɪrɪ,ka kɛllɪ dɪ bɛ kɔ, dɪ ngalɛ nabɪyang shɪn dɪ katɔ dɪ kʊmɪ, ka mwɛɛ dɪ bɛ kɔ, dɪ ngalɛ nabɪyang shɪn dɪ katɔ dɪ kʊmɪ bɛ dʊrangtɪn, na fʊk mɪ nɛ fʊk yɪndɪr ɪng fʊddɔ kɛlɛ shɛ, ka nɪ fʊddɔ kɛlɛn shɛ kɔ ɪng fattɪ shɪm, ma kɔ nabɪyang kakɛ wʊnɔ Yanba a tɔɔm shɪ amma kuma ka ma mang bɔ yɛ shɪ kʊ. ﻿mɪ kɔtɪn dɪ bɪrɛ tɪmɪn,dɪ mangtɔ shɪdɔ wʊnɔ, daam lɛ wʊshɛ kam, a zaman a dʊr kɔ wɛ shɛ nɪ, amma fʊkkɛ yɪdɪr wʊ ɪng fattɪn shɪm a kɛlɛn shɛ, fʊddɔ kɛlɛn shɛ mɪ na fattɪn shɪn dɔ, ka kɛllɪ dɪ bɛ kɔ ma kɔ a kʊntɪshɪm, ka kɛllɪ dɪ bɛ ma kɔ a kʊntɪshɪm.kakɛ kɔ na da a kʊda, ɪng nwaa kakɛ taddɪ dɪ sha wɛ kɔk kɔk kɔk kɔ tɔ ba kʊn, nɪ fɪrɪ a dʊb mɪnɛ, nɪ fɪrɪ a dʊb mɪnɛ, kwarɛ dumunu kwarɛ ka mɪ nwaa shi nɛɛ shɛ wʊnɪ a bʊm mɪnɪ kʊ, ka ba wunəng kʊ fa, tɔ dʊbʊm lɔ mɔ, a dʊbʊm lɔ mɔ ba fʊkkɛn kɛshɛ fɪ, mɔ na mɪ ya tɔ yaam dɪ wʊ nɔ wɔ. Dʊbɪ dɛ kɔ fɪ a shɛr dɪ, kɔ ɪng kob kɔ bɛ, kɔ ɪng dʊbɔ bɪ na bɔdʊ, mwɛɛ yɛ sham kam, mang dɛ kalmɛ dɪ shɔ mɪna fattɪn shɪn dɔ ma kɔ shɛ a mɛr mɪ nɪ. ka dɪ ba fɪ, mɪ kɔ mwɛɛ a tɪ mɪnɛ ba bɪrɪm bɪrɪm nabɪyang kakɛ wʊnɪ kɔ, mɪ wɪ ɪng dəb katshɪ, ɪng ya ɪng wɔ, ya fatɔ a fɪ mwɛɛ na ba kɛ dʊ kɛ, ka fii shɛlɛ kɔ, ɪng fattɪnshɪm fattɪ shɪm sham kɔ mɪ shakkɛn shi a wɪ kakɛ nabɪ yɔɔm lɔ kɛ, kakɛ bɛ a dʊrangɛ kɛ, bwarabʊtɔ ɪng kakɛ a fɪya fan yɪ bʊ, na wʊnɪ nɪ wɪ shɪdɔn da nɪ mangtɛ, nɪ mangtɔ naan wʊnɪ dɛrɪ na mang wɛ, ɪng shɔ kakɛ wɔ, naan wɪnɪ dɪ bɛ kaka wɛ wɪ kaan wɛ ɪng shɔ kakɛ wɔ.kɔn kakɛ ɪng shɪdɔ ma mang kalmɛ dɪ shɔ a lɔ a?. Ma ya fɪya fan yii kɪngɛ shɪ shɛ ma bɪtɪmɪnɛ kakɛ kɔn bɪ nɛɛn. ﻿ma bɪtɛ kakɛ kɔn bɪ nɛɛn yɪndɪr, ka nɛ kakɛ kɔ, bɪ kɛtʊ mɪn bwɛl kəmbir kʊ, bɪ yɪttɪn. Shɪdɔ bɛ a nabbʊwɛ kɛ, ɪng mɛɛ, mɛɛ ɪng wɪ bwɛl bɪshɪn shɪn, a yɛlɛm shɪdɔn kɪna, bwɛl lɔnshɔrɔn shɪ, lɔngɛ bɛ ɪng mabtɪn, ka lam mɪ mabtɪn kɔ, tɔ kulla yɪtɛtʊnshɪn Naan wʊnɪ bɪ yang wɔbkɪn shɪ, ka lam bɪ wɔb shɪ kʊ, ka ma bɔ kɔ ka mɪn dɪ dʊbbɛ lɔ kɛ, ɪng kalmɛ. Ka ɪng mɔ mɪ mɪ nabʊtɔ yɛ shɔ, fɪ dɪ kɛtɔ mɪ nabbɪtɪn, mɪ kɔ kɔ, ka dɪ lamɪn mɛɛ kɔ, tabɛ bɛ kob, kamɪ kob kɔ, dɪ ɪng dʊbɔ ka fɪ shɛlɪm kɔ, narɪ wɪ chʊb kɔ tʊrkʊb dɪ ɪng kwɪn shɪ, tɒ ba ya mɪn dɔ fii. mɪ sha mee, mɪ mang kwaan wɔbkɪn shɪ, kwɪm bang yangɪn ɪng kɔ wɪ ninəng a shɛrkɪkam mɪ ɪng nangɛ, ma kɔ ka tabshɪkan kɛɛrkangtɔ, tɔ ɪng yɪnkangshɪ ka yɪngkang bɛ, yɪtɛtʊn shɪn kʊbɛ kʊbɛ kɔn dɪ dʊr tɔ. Daan shashɪm bɪnɪ, ɪng shɔ bɪ yangɪn dɪ shɔ kɛ, mee yɛ kakɛ ɪng shɪdpɔ bɪ yɔɔm lɔ kɛ, ka shɪ dɔ ma mang kalmɛ dɪ shɔ na ma mabdɛ, bʊtʊn shɪn, lɔngɛ bɛ ɪng mabtɪn, ba yɪlɪm yɪl. mɛɛ, ka mɪ dʊbɔ naan wʊnɪ ma dʊrbɔ lɔshɔ kɔ, a wɪ kʊdtɛrɛ bɛ tab kɔ, ma kɔ nabɪyangshɪn wʊnɪ wɔ, ba fɪ sham mɛ, bɪ mangtɔ kɔ ngala shɪ bɪ tab mɛɛ, mɔ ma kɔ mɪn tab shɪ, a bɛ, bɛ dɪ shɔttɔ a tɛkɔ, dɪ bɪrɛ tʊ a bɛttɛrɛ kɔb dɛ kɛ, mɪ nabɪ shɪran dɔ, ɪng mɔ ba yɔtɪmɪn nungi,a mɔ ma mang sujin. lonshɪriɪng shɪn mɪ yitishɪm nɛ shɛ kɪ Yamba ba tɪɪm tiim ha bɛɛ yɛle tɪn shɪr kɪrfi shɪdɪshasshae bɛɛ a kəta menɛ be mɪ tab mɪ mwwɪɪnku ma famfa shɪds ma bits a likɛ kɪnɪ dɪng fɪnɪ wɪɪn nɪ mangode kəlmɛ dɪ shashɪm bɪnɪ wɪɪn wɪɪnshɪ a nɛiyɛ iɪng kɛ a dʊr kəkɛ yɛ mee wɛ iɪng shɪds nɪ yatɔ yaam dɪ shɪ kɛ kəkɛ kɛshɛ nɪ kə yatɔ yaam dɪ shɪkɛ kəkɛ kɛshɛ nɪ kə kəkɛ mab fats kɪ nɪbɪn da na furds awɪɪn chabkɪn kəkə makɛ ma kʊ shɪ a wɪɪnim fats wɪɪn kəkɛ a mab wɛ dan yabɪ yɛdɪ kəma <hesitation> ma kɪ a merɪn a bwarɛ kə kɪ a limbs daan shɪds ba ya a mʊr shashshɪn bɪnɪ kɛ yɛ dɪ iɪng wa mʊr yakʊhankɪn kəkɛ nɪi fɪrɪ kɪdɪ iɪng wo mʊrshɪ dɪ daan agwagwa iɪngwɪɪn nanshu wushɛ a yimbi tikɪn bwɛ iɪng fib fib kɪɪng kɪɪng ma kɪ a wɪɪnm butɔ a yangɪn ɪn nɪnang yadɪ mʊrkɪm bwɪɪnɪn

﻿bwɛɛr nabɪyang wɔ ba mang kɛnɛdɪ yɛ shɪ,ba shɪdɔ ma yɪ yɛ shɪ kɪ, ba shɪdɔ ma yɪ shɪ kɪ kan ka a wɪ bɔbkɪn dɪrr kɔ, na bɪ kɛ wɪ shɪ, ɪng shɪdɔn da na na kʊn a <hesitation> yɪm nɪyɛ a tɪ yam fɛ bɛ, lɔ lɛ ɪng, lɔ da ma nɪ dɪ ngaltɔ kɛ ɪng nɪ a kɛyɪr rɪ, nɪ ngal nɪ, ɪng yɛkʊm kɛnɛ dɪ nɪɪn Yebu. Bɪ ngal shɪ ɪng dakʊ, ka lam bang mɪnɛ dɪ ya, kɔ a fʊrɪ, narɪm kɛtɔn shɪ kʊ,bɪ ngallɛ bɛ bɪ mangtɔ. Ba twal bangtɛ, ka bɪ twal bangtɛ kɔ, daan nakɪr kakɛ wɔ, mɪ fʊkkɛ kake, ɪng shɪ mɔn, ɪng fab yɛm shɔrkɔ, yɛ mɛ wʊnɔ, kɔ ɪng nab mwɛ, kɔ ɪng shɔrkɔ kɔ dɪ twaam, bɪ ʏɪn a shʊr, nabɪ dɪk dɔ a nii, shɛ ba lamɪn bang, ka bɪ lamɪn bang kɔ, Kɔn fang konba, a dʊb wɔbbɛ, ka lam dʊb wɔbbɛ kɔ, ba twa wʊnɪ yɔ, ba twa wɪnɪ yɔ, ka dʊm wɔbbɛn shɛ kwaan dʊm kɔ, kɔn bɪ dɪk shɪdɔ wʊnɪ a nii. Ing shɪdɔn da na kʊntɪ dang na kɔkɪ ka dɪ a shamanɪ wʊ nɔ kɔ, ma kɔ ba lamam kɛshɛ shɪrr, fang kɔmba a wʊl bɔ a chab bɛ, chabɛ shɪdɔ wʊ nɔ bɪ yarɛ wɛ, bɪ bɛrangɛ ngɪ ngɪ, bɪ chʊbɪ,ba wunəng shɪrr dɪ shɪdɔn da yɪm dang bɪ yatɔ yaam dɪ shɔ, a mʊr ɪng shɪdɔ dɪ yatɔ yaam mɛ. shɪdɔ wɪ unintelligible > na na tabadɔ nɪ dɪbɔ a wɪ shɪdɔ Yamba dii a tɔ nɪ a dʊr shashɪm bɪnɪ wɔ. Bwɛɛr nɛba ɪng wɪ. ﻿naar kɛto kɔ kwallang-kwallang, naar kɛtɔ kɔ kwallan-kwallang, tɛɛ mwɛ a tʊngʊn, shɪn mɪ yan fɪ ɪng fɪlɪn wash ma ya ma ya, ma mange bɔ, bɪ nɛbkɪn kɛmbɪr kʊ kɪ chɪb mɪnɪ. kɪ mang wʊshɔ dɪ shɔ, ba dəb a fɪ <hesitation> dɪ kɪ bɔbtɪn dɪrr, nɪ kɔ shɪdo ba mang dɛ, nɪ bɔttɪn dɪrr nɪ kɔ shɪdɔ na mangdɛ. yɪn kɪdɪ, nɪ tɪ ɪng kaar fa, ɪng fɪtɪrɛ, kɔn nɪ dɔ wɛ ka, kɔn nɪ dɔ wɛ shɪdɔ na chab dɛ, dɪ ma kɛ dang wɛ, kɪ mɪ bɛ, mɔ ma nama dʊ bɛ dʊwɛ, ka mɪ kɔ fɪ ma lɛɛ kɛ kɔ, mang kɛnɛdɪ kung yɪ fɪ ma lɛ wɛ to dɔn kɛtɔ wɔ ɪng ka karamɪn kɛtɔ dide nɪ mɛ dɛ kuma yɪɪn kausha, niin kausha ɪng bwɪyang shang, bɪ dɪktɪn dɛ